Tooghma ni mu simratin fo, mu bhélan fo ngnitima, ghune a kottu yéla fu bhurmi ngnitima. Ma ka bharkiti fu dick né, ani dé. Yéma bhufoni ngnitima, funa fé fu dick fune a kottu dé. <laughs>